So a yiɗi binda binde mi yetti sai binda ba nini, miyetti sanne, Alla ɓeydu jutaal balɗe, Alla ɓeydu barka, miyetti, miyetti, miyetti. Ba nini waɗi.